نعم، التعليم مهم جدًا للمجتمع يساهم في تطوير الأفراد و يزيد في من وعيهم، التعليم يحسن في تحسين فرص العمل و يرفع مستوى المعيشة ويعزز الجيم مثل التعاون والتسامح، كمان المجتمعات المتعلمة تكون أكثر جدرة على مواجهة التحديات وتجديم حلول <hesitation> مختصرة، التعليم هو أساس التجدم و الازدهار.